<hesitation> Iaho magnety findaiko zash gne telefoniko io zany da matetiky ka fa magnodididigne on- indimy isan'andro eo zash aho magnety e telefoniko, ame mifoha mandraigna igny, da agn'amin'antenantenagn'andro eo da amign'hariva, ondimy zash aho magnety e telefoniko.